Tandató nréja xhinitando ñayii iyinitó nayijan, nanitandó nichi'a <hesitation> e kinaka konreroná yé hioxhi <hesitation> i'ó vaxhi <hesitation> ó dixchí <hesitation> okuatexhite dii <hesitation> e kuvaxhii té kú davaxhité, kudatandó tijaxhijan dikuaxhi'a kukuaxhi nai naidekuché ten vakájana kinidandí <hesitation> nierro nierro ki kikunrido jatanra'nró te <hesitation> hí <hesitation> xhininró iin ñakuaxhi iin takuaxhi iin dika nakinitandó, na- na inaché ihoxhi ñoveexhi <hesitation> nxhé a dioxhi ni i'i <hesitation> axhi <hesitation> xhi chí jean da <hesitation> uká vá'na nanitando teñó ná <hesitation> ndée vandoná chí ananyé ihó ayii <hesitation> iokuaxhi a nriokuaxhi tanio atió <hesitation> kaka yió inxhiá ni'ichián xiño nii inchián, denijá na di'aja dakuni xhija ná kinitandó nrí yikuaxhi a ñokuaxhi cuenta ñakevá'a ho'nré tanandó.